Gne kiraro toa koa zany: talon, kapakapa, tenisy, <hesitation> misy koa boty, misy koa cuissardes ho ane viavy a raha io avy da amin'ino moa izy ty lava io, mitovitovy ame boty avao zany izy io fa lava be.